Laha amiko manoka avao zany laha omea fotoa aho afahahako mimpody amin'ny fiainana taloha tany, laha misy raha tena tiako hovaiko tamin'ny fiainako, da ny nanome fotoa bebe kokoa aho hiarahako amin'ny ray amandreniko. Da nandray andraiktsy aho tsy niezaky aho nandanindany fotoa amin'ny raha tsy misy dikany, fa nianatsy nanao izay azoko natao mba hahatafita anahy.